Jaɓede ka hono mun wala non, neɗo fu kewɗo jabu hewa ko o tampi ko o waɗi dum fu tabitan. Koo golli duu fu, a tawan kaayeefi ana hen. Yimɓe ko miilataa tan, ɗun waɗta. Sabi njaɓu <hesitation> yo huunde haayniide noon. Wonaa pangaaɗo fuu heɓata.